Ny fandrehetana jiro a, tsy maintsy ilaina rehefa mampirehatra jiro. Izy io ndray dia fitaovana kely anankiray a hoentina ivezivezivezen'ny courant, zany hoe tapahana amin'io izy a, alefa amin'io izy, zay no asany.